La gastronomía del Reinu Uníu pos no tien fama güena paquí. Es verdá qu'ain pratus tradicionalis comu el fish and chips i el pastel de pastol, qu'es carni con verdura, quesu i un moji. Alogu tamién está el rosbif, que tamién es presa assá. Tamién es mu anombrau l'almuerçu británicu colos güevus, los frijonis i la panceta que t'echas una ora almorçandu. I me sona tamién la tarta de cenoria d'Escocia